Mirdi wo di pataloa nangamnum hendu kadi, hendu bo gong awan. Kwadi ime feira ierdayd on gam bala'i alum bwala'o medi yugo. Feira nanan tiyon tan hala junon non. Mami mirdi.